Haduh, ini sekarang soal <hesitation> acara pernikahan yang ideal. Nah, mungkin kebanyakan dari kita tu, tong ini kebanyakan, laki-laki, tong ni bingung skali tong mau nikah ni tong bikin bagaimana tong bingung. Sa bilang paling ideal itu kalau ko su nikah gereja, sudah. Tong ini di papua itu acara itu bukan di gedung kasian, acara depan rumah. Tenda naik, lampu kedap kedip, sudah, selesai. Jerigen masuk gelas putar lagu bunyi makanan banyak tola-tola ada, sudah. Bahagia keluarga. Tetangga bahagia, <laughs> keluarga bahagia, itu paling ideal skali. Yang penting itu satu nikah gereja aja. Sah di gereja, tanda tangan, pulang, acaranya lanjut di rumah. Buat tenda aja. Kasi naik tenda, sepanggal aja. Nanti baru mo bunuh- bunuh ekonomi di makanan itu bunuh satu kali. Mo babi, babi guling sekaligus sudah kasi turun. Barapen punya kasi turun. Papeda bila perlu masak satu dandang yang ko tahu dandang bakso besar itu, kasi turun. Bunuh uang itu di makanan bukan bunuh uang di gedung, tidak. Bikin apa di gedung. Tong paku langsung depan rumah. Tenda naik depan rumah itu langsung, ih, anak-anak dong kumpul semua ko tinggal siap apa? Jerigen lima liter, sopi, beuh, duduk minum sampai gila situ. Duduk minum sopi sopi, duduk minum minuman toko minuman toko, itu paling ideal skali. Jadi sa lebih suka yang kayak begitu ka. Jadi tong duduk acara aja depan rumah setelah itu nanti acara makan-makan, acara keluarga, acara resmi la, kalo dong bilang itu resmi, acara resmi. Makan-makan itu dari mungkin ya jam-jam masih tempo-tempo la. Dong bilang apa, jam-jam tujuh, masuk ke jam sembilan, jam sepuluh. Nanti tong anak-anak muda mo masuk acara tu baru masuk jam-jam sebelas sampai jam tiga jam empat, we, itu baru tong main panta dalam acara situ, baru goyang sampai gila. Itu sa punya acara yang sa menurut saya itu acara pernikahan paling ideal. <noise> jadi tidak usah pikir yang terlalu ribet-ribet. Tong ini masih kuliah jadi tong pikir yang simpel aja. Simpel tu paling penting skali ka. Masalah perkembangan untuk mo yang paling mewah-mewah, aih, dari belakang. Jadi simpel aja, itu yang menurut saya paling ideal.